في ليلة دافية كان في موسيقار قاعد سمع لحن غامض جاي من الغابة غام فضل يمشي ورا اللحن ورا الصوت وخد الته الموسيقية ومشي ورا الصوت لحد ما وصل لقلب الغابة وجدت انه في مخلوقات غريبة جدا هي اللي بتعزف انضم ليهم وعمل مقطوعة خرافيه.